I moka koa zao mihetsiketsiky, mipelipeliky satsia amin'ny alalan'igny mitady hany hoaniny satsia amin'ny atoandro avao vao afak- amin'ny hariva avao zany i vao afaky mitady hany fa atoandro i tsy afaky mitady hany. Alantsika ohatsy koa hoe lambo mangalatsy hany amin'ny herignaly igny de mikorofokorofoky agnaty ala ao mangalatsy balahazo.